פי אחד אלאיאם עט'רת קטה פדוליה עלא קלאדה מדפונה תחת אואראק א־שג'ר פי אלחדיקא, מנין לבסתהא תוהג'ת אלקלאדה, ופג'אה וلات אלקטה כתפهم לוגת אלבשר, וلات כתסמע כל שי פי א־לדר, אסראר חְטט ואחתא משאעְרהם כיהדרו ואש ביהא, ולאכן כלמא אסתעמלת אלקלאדה כאנת כתחס בשי טאקה ע'ריבה כתכּבר פי דאכלהא, וחד אליום סמעת וחד אלג'ומלה אלי ימלכ אלקלאדה ח'סה יכתאר אלקוה ולא אלקלב؟